Ushqimet kanaqe dihen qe munen me nejt ma gat edhe munesh mi hanger mas ni kohe shumë t’gatë për shkak se kto kan mrena kryp edhe ufull, ajo i bon ushqimet me nejt shumë <hesitation> ma t’shëndetshme edhe ma t’honkshme. Megjithat’ sosi i domates, nëse don me e rujt ama e ke qel, ajo munet me nejt veq 5 deri n’7 ditë para se mu prish se ajri i del.